Agari nougi bului orkira'ngokani, ademri fa eska tigjimona, ilon in agarka kakara'nga weada menjikan'nanga firgikani, fa minga alli? Fa ju ghasika jannami sogilton, inogo in fa kir touge hewa samom'nakitani kedika fa in nougin tougka fa gurbae. Wida gon in ourkikenay fa daffi, fa agar ashri kir kakara'ngosi.